ניין, ס'איז נישט עטיש. אויב א מענטש קען טון א געוויסע ארבעט, זאל ער עס אליין טון, זאל ער זיך האלטן פארנומען מיט דעם און מענטשן זאלן נישט זיצן און קלאצן און לאזן טעכנאלאגיע ארבעטן פאר זיי.